فرانسه یو رومانټیک او هنري کلتور لري. د فرانسې پایتخت، پاریس، د هنر او فیشن مرکز ګڼل کېږي. د فرانسې کلتور د خوراک او شرابو په برخه کې هم خورا پېژندل شوی دی. د فرانسې د ادب، سینما او فلسفې په برخه کې ډیر ستر څېړونکي او لیکوالان شته.